<noise> Gny fiharatsy na ho an'ampela i da fangala gn volovolo amin vatany egny: gn volok'eliky, gn volo agnelagnapehy agny, <noise> gny volo tiany halay aby. <noise> Fa La ho an'gny lehilahy da fangala volombava amin'gny ankapobeny satria gny lehilahy laha fa miala gn volombavany; da mivadiky tanora lalandava.